Yo jimi kaa, so wanaa anndaa hoɗun woni ko njiɗɗa yimde Ɗun kaa puɗɗooje majjun kañun duu e timmoode muuɗun no waɗiri. Tawi koro ana hen kaa. <hesitation> Ɗun yo golle yiimooɓe. Ɓee ngoni barkaane en majjun. Kañun tawetee ne mbaawi sifaade ɗun sanne.